Simithi won itan massan wol kas ghureni masaf simithi wolkas ghureni dhuathan walkas dhareni malkan dhuathan ishi walkas korogeni malkan dhub simithi itathi won kas ugenifinen ishia dhakach itathu wolkabethe yaani akha bulokia akhan woth jabathe ishin dhub won akha minaafaa ijrethen rahisia ishin won yoyote ujezi ithathe sunin akhum fedhen ijaretheni